Par nare ra animaal ní zyeny gyiec´ní ni na pulpo, nah <hesitation> eh nu xcalryenymaa chi nú xhuun naamaa ni run company laamaa rac´rate, nú ra buny <hesitation> rzoob, rculolaramaa, rwe xi-xi runrumaa lad ní nuramaa, chi ranrabah de que ziezaz rac´beramaa gunramaa xiní, balíninú nuth <hesitation> nuth <hesitation> lugary lad rwerabaa lamaa, rteurubaa cumid ní gawmaa lany tíe myied chi rgielmaa xina gyízhalni hasta runmaagan rzhalmaaní techi ichelmany par na ni na <hesitation> many ní zyeny gyiec´ cun ra delfin ni nú loo nyiz doo ga, në luguary <hesitation> belí ca´carubaa lahrumaa par rweramaa la ra mniny ni rac´xuu, rweramaa la ra mniny ni-ni ryazh ztïé <hesitation> ztïé-ztïé zhmuudrubí, ni ryazh ztíe ni gunrubí, ni <hesitation> cun za inyën zá discapacidad per nurabí <hesitation> mme runramaa company laharabí par gyob gyiac´rabí.